Yaumbiri, jiru re jendi vaera <noise> jaema jokurai yamboendi cocina, ani yaapi, iti yave ani kapi <hesitation> yave kua yaiporu.